Jadi manpaat kulkas tu banyak ontok kitek nyimpan sayor kan pacak dak busuk teros nyimpan dageng dageng pacak tahan lame dak boson kan jadi men dem masak kan ade bahan masak sayor lebe kan pacak disimpan lagi di kuklas ontok masak selanjut e cak tu kan teros men di kulkas tu aku tu biaso e nyimpan bahan bahan masak cak tu bukan sayor bae kan cak telok teros buah buahan pacak pulek na dimasok kulkas pacak awet nah kulkas tu manpaat e banyak nian kan karne aku di doson tu ade due kulkas ngape due yang pertamo tu beli rusak kan mungkin karno di cocok teros jadi dak pernah pulek di serpis atau di bersike jadi rusak itu umak di doson tu beli sikok lagi kulkas lumayan besok pacak nampung sayur sayur pacak nampung telok cak tu kan wortel kol dageng dageng kan pacak dak busuk cak tu dageng ayam dageng ikan dageng sapi kan men lebe sise sise masak tu kan karne dak men biaso masak di doson tu dak pernah langsong beli bahan tu langsong abes dimasak dak tula gunek kulkas tu ontok di simpan dalam kulkas pacak dak busuk pacak lembab pacak dak loyak kan